Fomba maro isankarazany no afaka ampiasain'ny saka mba hifandraisana: ny feo, ny maso, ny kitikitika ary ny fifofonana. Mba hanehoany ny fihetsehampony, toy ny tahotra, ny fahasiahana sy fitoniana, dia mampiasa ny fihetsiky ny vatana ihany koa ry zareo